Iyoo, bâan be wii womi bâan we, a wi ma win boonji a bboorna ayet we? Ndu uto ñín mo a btooti bina bjaa bo. A waati we bân bégee, nna húr gwili golo. Mbatu moñe wommu bâhúrna, mbatu moñi we du, binloti wi bloti gsij. Daalu ugirbe, wi gíni daali ugirbe we, bintúmi bjéŋi haj, unan yaa wina mbatu biros biñaŋ ŋatadin bo waabo. Bina bdiin bommu fana, binloti bi nsibi, binyaa bi gliiga, bina blotin binín ma. Mbolo ndi uu ggiti mdiin, unyaa laaŧ, gee gí gliiga ma. Ndi wee ma yaanti haji ma, aŧingajujur, bsogul bi, bsugul be binloti binan túm bdiin atédi ma haa.